जिराफ को अपनी लंबी गर्दन के कुल फायदा होत है। जीते बे लंबे पेड़न की पत्तियाँ तक्की पहुँच सकत है। और पत्तियाँ को खायके ऊर्जा प्राप्त कर सकत है। जे मुख्य रूप से बबूल और अन्य पेड़न की पत्तियाँ को खात है। और जिराफ की लंबी गर्दन उको उन शाखाओ तक की पहुँचबे में मदद करात है। जहाँ और कोई जंवर नाहीं पहुँच सकत है। जो उनके लय एक विशेष लाभ है। इनकी लंबी गर्दन विशेष रूप से शिकारीयाँ से बचाव में सहायक होत है। क्येकि जिराफ शेर तेंदुआं और लकड़बग्घा जैसे शिकारीयाँ को पहले ही देख लेत है। और समय रहत सतर्क होई जात है। जिराफ की गर्दन के साथ उनकी विशेष रक्त संचार प्रणाली जुड़ी होत है। जिराफ की गर्दन दुनिया की सबसे लंबी गर्दन मानी जात है।